Sahala amizao koa moa roahy ñy tohiny ñy rehaky mañaraky toy e: -"La soa avao aza lahy ñy pôzinao, <shushes> manao akory ñy fomba añanaovanao ñ'azy ?Sa la fa misy avao va ñy paikady manoka añomañanao ñy pôzinao? Sa la fa misy avao koa ñy fañatanjahan-tena aminy ñy fañazaranao ñy vatanao aminy ñy fañatanteraha ñy asa"